Gbangi ge, uhúra gbangi ma ñóbu, uhúri yaa gbangi a gima unsíŋ gudi, ngi bangí hala ma unsíŋ wii woma.